ralle guddio ana fudedi arratan anin bare tan dufe worke dufe akama sira akama aibae won an aibaefinen bare tan dufe bahati hamtu deke glasi kan sira danfe worrabin fed wonun kar denet gulentan glasi kenke hares isa sibita rale fudedi anasamei rale fudedi ak hamtu anin hindargini glasi kenke sirra danfe won tente hasirra yake dub ralle fudedi ana likimsiii rale fudedi wa ilali an ilali ralle fudedi glasi kan ant sira danfe anasamei naden tentenen akas it ana himii.